Jini kini kinau mannəm, mennən hah noumum a bəg jii kuh a nəu mannən yi mah bəi akeh a pyena wah gu’mbe, gumbe hah noumum bəg yag pyena wah a bəg yah rig jii kuh abo nou mum gumbe a sara wah maməm a nou mannən anəu hah kuh sib daun noumum bah noukai bəg rig ji kuh a nou noumum bah noumum noukai a nyeh wah noumum yilla noumum yilla bəg rig jii kuh taafin noumum bah bəghah a swana wah noumum bah pəaya bəg ri myii pəri nhoo rig yah mrig zwam pəri yi hoo yah bo yai bəg yah sid hnvn yi buba hubbi abakuru yi bəi nho rig yi yi akeh kəi aanou noumum bah pəgya ah sunjnyeh wah noumum bah- garo noumum yi noumum she mah ben rig jibə bəg sijshii nhoo rig bəg bəi akeh yai yi rig waah jima swan shi rig bəa. Jesiey swan shii rig bəa noumum ba-garo jima swan shi rig bəg jesiey swan shii rig bəa bəg rig swan abe lai zəun mrig shii nrig shi she bəg rig wah shii kinan hubba shii bəg mah wah ghii keh rig swoh a waí mang bəg yahn nou yai amah bəg shee yi bəg dang bəg th noumum hah fah jima rig bəa bah kwoh rig bəa agongong rig bəa <hesitation> hoo kini rig kwan azang nəng mah wah shii rig hoo kuh yah kwoi kimi mag shi, a nəng wah she nəng veng drí nəng veng drí yai kinau hubbah jima mah swan shijei bəa daun a shee kuh bəi dəg jau yai abəg kuh nəng ye yah boh kau ri kuh yeh yi wuh təun swiri, təun shijeui, bəg kai a zəg bəa a kaig kinau hubba kuh kah bəa akeh bewuh ri nəng jak jau re yai a she noumum keh toh <hesitation> keh noumum abari shine bəg swampyen wah noumum abari noumum abari she a she kenan a wubba, awubba bəg rig vak kummam yadda a kuh hoo yi swak bəa ake funishumen yi dile yi rig lag kuh ri kinau bəg rig shah awunu yai mrig vak a vou nrig vak kurumam a yag behzəun mang rig shii a keh yai mang vak kurumam toh kurumam yi sah kuh sikko bəg yadda a kuh hoo swak ake funshuman yi kab rig vak lenh a kyh yi yi zah shiri n ajilai. A kuh yi yi bah ajilai yi hoo avau yi mhoo tig vak kurumam ri a she kinau keh she ri toh noumum buba a kurumam hoo əi hah yi moumum hah a bo yadda a yi rig jii funishumen ri a mah ya boh buh zaun mannən noumum mannən a she swoh abəg <hesitation> bəg rig mie pəri nhoo rig yah bo noumum bəg rig huun yi mah bəi a meh bəi wol keh pyena wah a yi noumum yiware toh jibə a woi she bəg mah dəg buh bəg wai bəg bəg yah huun hah roi bəg yab hunn hah kəi a yagyau sid boh yai bəg hunn bəg bil ajilai bəg hoo khad akəi noumum noukai a mah yah re yai a rig dəg jie swad-swad bəg bəg swire bəg bəg stəun mmah bəi a mah swan bəg huuni yah yai bəg bəg taah a mah bəi a hoo bəi yi jenah kuku wuh akeh ka a mah bəi a keh noumum yilla noumum yilla hah a she bəa a yi yag jie dəghi yai yi dəg jie bəu yai nwuba wubah ye yai tag nəm zag-zag nvak avau tag nəm zag-zag a bəi keh noumum bah pəgha noumum bah pəgha daun yadda ndang bah whad a labbah bəg ya bo tanu alabbah whidri nye vak kurumam bəg toh a she noumum keh daun amah beh keh noumum abah garo daun yadda nshad nyi bah garo Noumum ba garo she bah sid boo abooh bah sai bəg rig bəi noumum jima rig bəi noumum jesiey rig bəi noumum bəg swan hoo shi hoo rig kwan gbeh laizəun yi rig wah azang kinau hubba bəg wah ho yi rig vak kurumam a bəg kuh wah hoo yah kini mag a bəg vang dwi a mah wah daun a she jan wuh mah bəi bəg buzəun nəm trí a bag kuh yarí boh kai kuh yi wuj kuni nyí wuh təun ya kīm nyí whg təun shi jeu myi təun suiri a zəg bəi ri khan zəu kuh naa kuh bəi a keh beh wuh ri a bəi gbah kuh kun nəng shi beshiu akan amah bəi ake kinau, kinau abari kinau abari hah kini yi kinau avou yi rig yah tanu, tanu aubba nrig wub-wubbah mrig vak vak kuru a kuh yi nah yi zah shiu ajilai a kuh yi nah yi bah ajilai ri jin ayi rig bən abənu kini jibə aba pad lag yi rig vak kurumam a mah sid re neh a rig vak kurumam a mah sid re neh a rig vak kurumam a mah sid re neh a rig vak kurumam a mah ya re neh a rig vak kuruman a kuh yi nah wuh bah a rig jie a lah pəin wuh nou-gani kai jibə yi yan yo lad npər mang yi lad npər mang a mah bəi gbab zəg yi yi təu-təu yi fam wuh mang toh buh yí yi kah rig vak bah san-san rig bəi re ake liu jibə yi vak abai-bai bamang yi vak asan-san rig bəi ra akeh liu jibə ri dong bəi yi yi vak bəg yi yi sid bəi yi hah bəg rig gbab yeh gbab A mah amah gbab zəg yi rig a wah dwab mang bəa a kuh yaí yi khad yai a she bah kurumam zəg yi yi yeh kurumam yi yi buh tri toh a mah wuh afag shaa wah mang afag yawu mang afag bəg shee wuh mang whi a lahd bah, bah asarmang a mah lahf bah a san-mang rig kəih nah whh bəg yi bəg a mah ya yai whin a yag buh lari yi rig vak kum jah a yah ləri she a kuruman pan wuh vo pyena wuh zəg bah ajilai bəi kad re a wah wahb yi a wah kah wahb hoo averi abapadlag a she dri a she avou ah neng a yi jibə yi rig vak bah wuno bəg wunwah a wuh wuu awuruwal bani mah bəi daun a she kuh shan shani mang nang vak na avou wuh lahd wuno mare npər beh mare nammah wuh kub mah bəi re rei kurumam mah yi nəng <hesitation> kou nəng bəg kuh toh nəng uho dri kwan azong kurumam rig yi nəng msri jenah nəng kah mah anəg kah pan bəg voh pyen pyenah koh tanubal le koh buh feni re koh ni re nəng pəg bah ri a bəg kag ba ajilai a she bah a yi yi nəm a keh liu jibə ri jibə zəg uha uha ri jibə yahn nou nang jibə sah buh bah abai-bai mang jibə rig lahd nah bah asan-san nzəg rig bie akeh jiri awah wahb a gəu liu a she bah yi yi kəi yi nəm a keh liu jibə ri kurumam kuruman bəg mare ane mare a wuh a whad a labbah a rig bahd jini kurumam a rig yah a tanu liu awubba a rig bahd jini kurumam a rig yah bah liu a rig bahd jini kurumam mare bəa kwoh ri a mah kahd re neh a rig bahd jii kurumam Amah bahd jini kurumam, kuruman rig wha wuh voh yai a she bua yi bih yi yi nəm jidə yí kuh lad npər meng kuh vii aviu nheng lahd neh ajilai zəg bəg yɛi a she bah a woí kiwau nummum bah hə kuruman hoo yak yí ha amah yah keh nummum a rig dəg akhaw re yal a rig dəg mare ane akea nummum a mad yak nummun jii rig yak kurumam mah a kui zəg uhh fed bug kanu a ri, kana tag nəm zag-zag a mah gbah nummun rig yi kal yagha ri bəí bəí nəng a nəng bəi hah nəng bəi jiri a jini yó awah dwag yí kah vigha bubeh anəng bəi anəng rig seh heh uluseni yí vagha ri a weh kad a boo suoh humru hiu a wah a swoh ware ane jiri abəg jibə zəg yi bəzəu akeh shumen lər bəg wei she wuin yí bəzəun mang yi bəəəun amah kurumen bəi sah kuruman bəí sah-sah sah bəg teb hwo yí rig zi rig beh hubba bəg <hesitation> təb yí səin keh kini wuī a jini kab bahd mang anah shieh kuruman a lag nzəg-zəg jini yi ahd bəi zəun hafi yī vagha rí a zəg zəg Bah hah zəg ziu har lag yi jibə yi kah vakgha ri a kurumam kahd kuh aməri pen jiri a bəg jenah yi bah yi mohd bəg hah wuseni bəg mah bəi rig a bəg dəg bah ajilai yi reig lad re yi kaj vak kurumam ri kuh whah nəng voh yai a kuh whah yi voyai a kuh whah huruhou liu voh yai a kuh whah mare mah voh-yai bəyi yi vak nah atau fah yi vak nah asan-san yi vik abaibai bamang npər a mahn diri abai-bai keh kini jibə ri swoh a kuh bəg khad a keh liu jibə ri a shər a wah khab ri a məripen yi pahn kuh bəg voh buh yi jibə yi lahd npər mang saidai amah yi bəi dəg ye re a she bəg yi bah a yi zəg yi rig vak avou mrig vak kurm shee yi ake shumen dong kurumam mahm hah kuh mahm mare aneh kəim kəim kuh mam mahm bəh məim nmahm zəg ahah whah mam zəg ahah wha nmam zəg ahah wha to bəg yi yi jibə bəi yi nang mang a mah yi nan mang hah ama bəi gbab zəg yi wui jiri a yi nan mang toh yi rig sah wuh bah a təu-təu anah bəa yi yi rig vak bəg yi kurumam ri a kurumam kal pəin nou-yani kai yi lahd nouyani mang yi lahd nah bah yi jiri ajilai yi kah rig vak nah bujiu yi rig vak nah avou yi rig vak kurumam a kuh yi nah yí bujiu a kuh yi yi məngha a jilai ri bu ziu a yí rig vak zəg wahb wahm zəu a she bamang yi vak yi dang bəg yi vak bəg yi kuruman məngha ne yi vagha re yi vak məngha ajilai yi vak məngha ajilai a kuh yəg yi bal san.